Yɛka sɛ balance diet a, balance diet yɛ aduane a ɛwɔ nnuane nnuro no nyinaa bi. Wopɛsɛ wodi nnuane a ɛwɔ saa nnuane nnuro no nyinaa bi a, <noise> na ɛɛsɛ sɛ aduane no, woodi no protein wɔ mu, <hesitation> ɛnam wɔ mu, aduane deɛ ɛmu yɛ duru wɔ mu, anwa wɔ mu <hesitation> wowie nso a wobɛnya aduaba nso aadi aka ho. Nti yɛse yɛka sɛ balance diet a ɛyɛ nnuane a, nnuane nnuro no nyinaa bi wɔ mu, na wodi a ɛma wo ahoɔden ɛbɔ wo ho bane. Nti yɛse yɛka balance diet a anaa kwan a yɛbɛfa so adi balance diet a, wobɛhwɛ sɛ waaduane no no a woodi no, carbohydrate deɛ ɛma ahoɔden wɔ mu, wobɛnya protein nam nam wɔm, wobɛnya anwa aduane wɔ mu, wobɛnya atosodeɛ nso kakra wɔ mu, na waasane aanya nkyene nso wɔ mu, ne waasane aanya ɔde sɛn, wowie a waanya <hesitation> ɔde sɛn, wowie a na waanya aduaba bi te sɛ ankaa, brɔferɛ, kwadu <hesitation> wonya saa ayi nom nyinaa bi a, ɛdi a, yɛse ɛno ne waadi balance diet.